द देस्पेर भुन्ग तन्ग ब्लख्। द देस्पेर इबे ख् भुन्ग जे। द आन्ग् मन्छे खमनि मौनुअ तन्ग क्सिन। द बे खमनि ख् मौनुअ तन्ग नेओ। आन्ग् मन्छे अस क्सलम्न तन्ग जे। आन्ग् इबे खमनि अजगन्। द बे खमनि ख् मौनुअ तन्ग आन्ग् फुइस मुन्छ् <hesitation> क्सदुन्ग्बन्। द बे फुइस <hesitation> क्सनेओ। भे फुइस ख् आन्ग् न्यनन्ग् तनत बे। आन्ग् ने खमनि अव जे असे। द बे फुइस नन्ग् तनत ने क् बे मन्छे खमनि क्सदुन्ग्बन्। द बे खमनि क्सनेओ मन्छ फुइस ख् लनने। आन्ग् ने खमनि ख् मौनुअ से। अर बे फुइस ख् जान अव देन्बे। द बे फुइस ख् मौनुअ तन्ग जे। अर बे फुइस ख् जान अव देन्बे। द बे फुइस ख् मौनुअ तन्ग जे। अर बे फुइस ख् मौनुअ तन्ग रेय् जैसे अन्ग्जि ति बे थेरे खलि मिन्ग् बे बिस्पे।